Aantu sho yelipo oyena omaukwatya noonkalelo dha yooloka. Kungame uukwatya mbono hawu nyanyudha ndje nenge hau fuula ndje momuntu kehe omunru ena esimaneko lyomuntu kehe ta tsakaneke. O- ihoo tala kutya nguno okwa thikamapo ngeyi omukengeli opo wumu pe esimaneko ndono nenge. Nenge pamwe omuthigona ina pumbwa oku kala a simanekwa. Uuntu womuntu ena omwenyo oku simanekwa sho elipo. enasha nenge keenasha. O- kandi hole uukwatya womuntu ena ondhino. nkene teyapo okwa nkunyana ashike. ota tala kutya ah nguno okwa zala nawa pamwe opo emu pe esimaneko ndono. nenge ah tala sho atya uukaku wa tya. Kandi hole omuntu ena ondhino. Ondi hole omuntu keehena shoka hashiithanwa kutya omikalo dho- dho ku- hola mwene. Kandi hole omuntu iihole mwene. O- o- onkene omaukwatya haga fuulandje nohaga nyanyudhandje momuntu elipo. oongono ena esimaneko lyaantu. ooyakwawo inaa tala kutya nguno omuntu atya ngiini. omuntu omuntu ashike. Uukwatya womuntu ha- ha fuulandje nenge ha- ha nyanyudhandje mbo. Ondi hole omuntu ena omadhiladhilo omawanawa. Omuntu ha dhiladhila iinima iiwanawa. omuntu keehena okambweenga. Ogo omaukwatya haga fuulandje ngo. Kandi hole oshinima shoya shomuntu muli po teku yolitha. ndele nani otashi vulika ineeku nyanyukilwa nenge eku nine okandumbo. Ndele sho mulipo naye oeku nyanyudha oh aee ngweye nee onweye owala oshili shili. okaningililamo nokambweenga. Kandi hole uukwatya wuli ngawo kawushi uuwanawa. Iyaa nahugunina. omuntu ngono na kale e hole iilonga. ondi hole omuntu ena uukwatya wokulonga nondjungu. Ki- kandi hole onyalo molwaashoka onyalo kungame oshinima shimwe kaashishi kuume kandje. itandi shi idhidhilikile. O- aantu mbeya yelipo ashike a hala oye na pewe. oye na tiwe kehe shimwe ando na ningilwe. Kandi hole onyalo